Buen ne namjeng de lo ke kunji limi nji se kaung kuam ndeu mas limi napu namjeng se kiñiu leje boli bol napu ne limjien porke ¿por kinjiu? Porke rajuik re xikit rajuik rapu re nichajau ndunju kuando ndupup kujuei se kuam ndupup rapu namjeng kauk ngaja nunu y kauk ngaja nundach pero kauk nundach sau munubajau kauk nunca nimjieng pero de mi'ia rapu pues rapu re kutap ndupup ya kuando ya rapu ni'iujuñ kuma kukuat re li'ik mas kunji'ia chiu mani limjien napu namjeng se l'eje fut bol rapu re limjien ¿porke? Porke karat kunji se ripi liñiut se kuam kara se kunji de ripi bu'usni'iat limjien kunji ya batꞌei limjien til'ieje rapu re namjeng fut bol maejep kauk nip la'u nja limi ngunjiu de xi'iui per napu re namjeng ke chiumani limi mas y rapu kauk ngaja landach hay ve hay limi kunju kuando n'iat limjien pus luba lapajau y si lapajau si kujuats y rapu re limi riji rapu kanui namjeng chiu mani kauk lanu'u rapu re kauk nunu kuando nixiñ nunu rapu ka kutap rapu boli bol y chiu mani fut bol rapu re leik mas limjien chiu mani ya napu nda namjeng se kutap ndupup ya nipep limjien rapu limjien por xigie er buxigie chumani ya mas lisgiet gratia yanin ba tal vez que si ni baljach bueno tal vez que si lejech pero kiajet rapu chon pues si ya bungul'ajo karat pues ya ma lixigiet ya ya komo kindo jm'a mas lijmbien komo la se ne'e pelota se batei n'ajein rupu limjien chumani chumani namjeng limi kanda konju rupu kuando manamjen limjien.